د حشراتو ډولونه لکه میږي، مچۍ، غومبسې، کیک، چنجیان، د وریښمو چمجیان، شاپرک، کنې، میاشې، ملخ، غڼې، چیرچیرک، سورپری، فالبینکه، سپږې، مچان، خسک، ویینه او داسې نور حشرات.